اه نحكي العربية والتونسية والإنجليزية نحبهم مع على خاطر أنهم يعاونونى في إني نتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة اه خاصة الإنجليزية تفتح لك هلبا أبواب.